Gne tena hitako mampisokatry vavony ana e sakafo mamy, sakafo mamy igny zany e tonga de sasdy igny avao koa mora karakaraigny mandraigny, dite, mofo, vary sosoa miarakame ronono, igny e tena tamine vavoniko, sakafo masira igny lefa indraindraiky agny atotoandro gn'agny.